Une kama urafiki yangu, une nilinimbombo, ndivomba ndiune ujangu ikendakenda tu, ikendakenda imbombo ndi- wunu ndiju- jungi ukumbusi. Imbombo jivonike tube tukavombe imbombo, wune atie haya ndikwisa, basi ulutaka atie ndikwisa vikumbula kabisa ukuta ndikumbona palya, ukwisa ukumbona uwona ndikilimia, tuvombe imbombo jira tupate ihera isyakunywera, atie haya. Kweli ujungi ikaisyusisyosi baha hapo, nditie bwana tubiu uku bwana tukawombe imbombo ila iahai ikawonike ikibarura kidogo ikyakulima. Tulime, atie haya ndikwisa amina lilikumbulu atie longola nalyo gwala, ndikwisa ndite ne haya, ndibie ndilimile ndilimile ndilimile ndeilimile ndilimile ndivona <hesitation> ukolole umuda ndiwona kwiluta ujangu uju ndeti mbona nikwisa? basi nditove isimu kwala- kwarafiki yangu atie mbona alibaa pikinywera nditie une umpe isimu tusovane ukuta basi akayawesa akambule, ukuti anadikise, nyandikise kwilimu ukwa, kusudi ndilumanye june ndibea ukwilimile june, namina lilikumbulu, ndinine atie ndibee ndeke ikweli ndikwisa asyovile ndinnine. Basi nndeke bwana ntukwisa tukwagana avambe, <noise> ndikalima pala ndikalima ndikalima, kweli <noise> ndikabea pakilabu ndikambona, ndikikulie uvugimbi wangu ndikanza ukwinywe, lino ikweisa, <noise> ita ndeti kwahiyo nandya, nandyambula tukumbula ndikata bwana uwo we ububike akiuwunyire uvugame <hesitation> ube akwimilage, une ukumbona ndimalile, inakanza ukusokela akange ukundinywa ndinine ndikunde ndikabela, ndikata bwana basi kama ndio hivo ha lutaka bwana bwana nandinoko, ndikahekera ndikaona ujeujuli ma jikumbivisa namundi tokire <hesitation> nditokira akangi kusiku unye ikunyorokota kangi ukwani ikunyorokota <hesitation> une ndikikile, ugimbi vwangu ndikata bwana toka, nandikakunokuni widimi.